गंधा शीशा यानिकी <hesitation> अधिवासी भासम को याते है। आर्श्या काज सापना अंतर करेडर काई कोपड़ा ती साप कर सके। काई <hesitation> ज़्यादात खरब ही रहे थे छीटा नागेन अलतेन। <hesitation> कागच वाटे रगडिन साप कर सके अपना ज़्या। काई काच ज़्यादा उप्योग नहीं करे तेरें खरब होनें भी संभावन काम। रहे सहर में बड़ा <hesitation> काच वापरनें ते अलग अलग। तरीका ती साप कर सके।